Dentri los çapatus pos assina que piensi más crassis… los tenis, las botas, los alcorcus, los botus, los botinis, los escarpinis, las sandalias, las çapatillas, las alpargatas, las croquis estas de los méicus, las botas d'esqui, las botas de snowboard, calcus, tapulinis, con cabetis, sin cabetis, alpergoñus, acucharraus... peru amus que tamién pueis dil descalça qu'enantis se diva assina tamién.